Karallel kese ene jogii nafoore no feewi e jotondiral hakkunde yimɓe. Ngati hannde a yiy e laylayti renndo yimɓe ne jokkondiri jamma e ñalawma. Kala to mbaawi wonnde fof, ene kaalda, ene njiyondira. Humpito ina yaha ene arta.